Zaho longany rega hinga am-penarana zany de mitondra tablier longany zaho, tablier fataoko aminay akegny, mitondra cahier zaho a, mitondra stylo, mitondra regle a, de ndraindraika ko za mila lakre de <hesitation> le stylo, stylo en couleur.